അന്ഥേ ഫൂദ്സ് ശക്ഥിനു സുധരനേമ് അല്പുന്ദു। അന്ഛ പന്ദ ഫൂദ്സുദു ഏനേര്ജിപുന്ദു പ്രോതേഇന്। വിതമിന്, മിനേരല്സ്, ഏദ്ദേ, കോബ്ബു, ചര്ബോഹ്യ്ദ്രതേ। ജസി ഇപുന്ദു ഐത പന്ദ <hesitation> നോന്। വേഗേദു ഛിച്കേനു, ഫിശു, ഏഗ്ഗു, ബോക്ക, വേഗേദു। ബേഅന്സ് കദലേ അപുരേ ഏദ്ദേ ഇപുന്ദു ഭോക്ക ഹേഅല്ഥ്യ്। പന്ദ ബദമ, <hesitation> തേന്ഗിന് കൈ തേന്ഗിന്। ഏദ്നേ അവകദോ ഭോക്ക ഇന്ഛനേ രിഛ് ഫൂദ് പന്ദ। രഗി, ഓധി, ഓഅത്സ്, ബനന, ഹുലികലു, ബോക്ക। മുലന്ഗി ഇന്ഛനേ സോപ്പുദു പലകു മേന്ഥ്യ ബോക്ക। ഫ്രുഇത്സുദു കിഥലേ, ലിമ്ബേ, ബോക്ക പേരു, പന്നീരു। ഉന്ദ പുര ഹേല്പ് അപുന്ദു ബോക്ക ദൈല്യ് ഏക്സേര്ചിസേ। വ്യയമ ബോക്ക നീര് പര്പുന അവപുര ഏദ്ദേ ഇപുന്ദു।